والله اكثر شخص اثر بيه بحياتي هي اختي الجبيرة لان من جنت صغيرة جانت هي تعلمني الصح من الغلط جانت تعلمني شلون اتصرف وشلون يعني انه علمتني الصلاة